Tostr bu non bo'laklarini qizartiradigan kichik qurilma xisoblanadi. Nonni ichiga qo'yasz va issiqlik yordamida nonni qizishini kutasz, non qizigandan keyin u o'zi tashqariga nonni chiqaradi keyin olib iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi.